Waaza aha mbaga okashangayo abantu, ekyokumanza waakora, n'okubeeta nk'oku baasiiba nari shi nk'oku baaraara, waaheza okabeeyanjurira amaziina gaawe, mukabona kugaaniira.